Kingokakil eng kapkirwai, <hesitation> aka aka akakopita kaetu, kokiui sapeti misiing amuu kigaa kokimekemuchikei kido akoo kicham kependi poiyet kicheng'e poisyet, muuch iwe kootap chitap kokwet kokonin kasit <hesitation> iai sokopit inyoru chekiamei. Ko kinge ke kokakepe kounotok ko kiu amu kii kinginyoru akot <hesitation> chepkondok kidogo komuu mayam <hesitation> iwe sukul <hesitation> kora. Ng'alek ap amitwogik ko kimuuch aiam, inyoru tutikin inyiam muuch iam ranii <hesitation> ak muuch meam ki koskoleng ko sapet neui ochei.